जानवरऊ परीक्षण लानो मुद्दा इद जटिल रंग विवादित विषय दू। जू पंग नैतिक, वैज्ञानिक रंग मानवतावादी पहलू शामिल दू। जू कुछ तर्क दू। समर्थनऊ तर्क। वैज्ञानिक अनुसंधान जानवरऊ परीक्षण लानो। वैज्ञानिकऊ नयूग दवाई, उपचारों रंग चिकित्सा तकनीकऊ विकास लानो मदद लान्च। मानव जीवन रक्षा जानवरऊ परीक्षण लानो मानव जीवनऊ रक्षा लानो दवाई रंग उपचारऊ विकास लानो मदद परेतो। जानवरऊ सुरक्षा जानवरऊ परीक्षण लानो जानवरऊ सुरक्षा रंग स्वास्थ्य पंग न्यूग दवाई रंग उपचारऊ विकास लानो मदद परेतो।